Alura mi la tersa la tërsa no sai pa, alura la tërsa di cavei sai pa fela, sai fe la tërsa tacà i fil di balot, alura i fil di balot se t'ie büte ënsema a fe la tërsa l'as ën suast ën po pi gros e lon li sun bun a felu, ma pa ën sima ai cavei përché a sun trop cürt, trop fin, l'ai paüra dë fe mail a cui li chi lu fazu, për carità, parlumne pa